کھڑکی دا ٹُٹیا ہویا کانچ بدلنا سوکھا ہے۔ جے کر صحیح طریقہ اتے سامان ورتے جاون، ایہ کانچ بدلن دے کٹّ کڈّن لئی دِقتاں گھٹندے ہن۔ سامگری <hesitation> نواں کانچ کھڑکی دے اکار دے مطابق، گلووز اتے سرکھیا عینکاں، پٹی دا چاکو اتے کٹّر۔ <hesitation> پلایر، ماپ ٹیپ، گلاس پُٹی یا سلِکون سیلنٹ گن۔ سرکھیا پہلاں گلووز اتے عینکاں پاو تاں کہ ریزے نوں آنکھاں توں بچا سکیا جاوے۔ <hesitation> پرانا کانچ ہٹاؤ، پلایر دے نال ٹُٹے کانچ دے حصے نوں احتیاط نال کڈّو۔ سارے ٹُکڑے ساودھان نال صاف کرو۔ پٹّی جاں پرانی سیل ہٹاؤ۔ پرانی پٹّی یا سلِکون نوں کھرچو تاں جو فریم صاف ہو جاوے۔ نویں کانچ لئی ماپ، ماپ ٹیپ نال فریم دی صحیح ماپ لو۔ اس دے انوسار نواں کانچ کاٹو، نواں کانچ نال فریم وچ دھر کے نال فِٹ کرو۔